I Kangoroa ndraiky biby io ah tia misotisoty zay <hesitation> I raha karah zany tsara koa fa hitanao misy biby hafa mandondo azy reny amono anazy reny, izy tonga de malaky be zany izy mandeha milefa zany milefa reny, bakeo koa izy koa tia mitondra mibaby tia mibabibaby zanany zay koafa mitaiza zanany reny e, karakarah zany.